Australiani chamung kwbangma British Hayungni borokrok tei kwbangma tongmungni tongmung bai swnamjak. Kwtal chamungrokni bisingo tongo sa pai hachwk tei chips tei toast sakao vegemite. Barbecue wngkha australia ni tongmung ni kaisa kotor kotor chamung aro swngjak samun sausage snags tei twijlang ni chamung hai prawns belai kheno hamjakgo. Lamingtons chocolate tei narwg bai kholobjak spone cake tei pavlova mwng bai bwthai bai kholobjak wngkha hamjakmani chamung. Tim tei Anzac ni biscuit rok bo belai kheno hamjakmani. Kwchang coffee wngkha australia ni café ni tongmung ni mung. Hasteni kwbangma hukumu ni wngwi asia mediterranean tei salka bwkhak ni chamung ni wngwi Australia ni chamung ni rangchak no kwthang kwtal tei kwbangma khaioui rwkha.